A bboorin gii diliin goo go, diliin bsu gaaj, bsu bommu begi ngi diliin, diliinin <hesitation> bjéŋ, bjéŋ bo, be fana bimmegesi, bigaa byaa flúfat, we fana, wentele uwodi wi ngi diliin we. Wentele gutun wo, gutun wo fana bingu, gbii gi ma, bingíti gmeges mo diliin. Bjéŋ ma ndi bihab mo, gbii ma gini gihódi ma héd ma, fngunji ma ndi bihag mo gbii ma gini gihód ma héd ma gee ga fana bingi gto meges mo, diliin binyaa tengesn wiliin. Yaa, ndu utoo mo, baasi ma wina feñe wo, feñe ma binyaa bo, feñe ma bjaa ma ntuugi, bimindi nyaa bo findi. Wee ma fana, ndi <hesitation> uyaaŧe umadni, binmeges wi binan wi yaa diliin. Go we de, ge nhúra a gwil gima húri yaa ge gee gi mmegesile, a gii diliin.